Fomba fagnamboarana taratasy. Taratasy vita avy amina kakazo, vatagna kakazo. Vatagna kakazo igny amin'izay indesiny agnatina indostria na orinasa manapotipotika izy mbô hahavitagna izy, azahoana taratasy avake.